अगर हमाई कोनहऊ दोस्त हमसे मिले अउत। ही तो हम तो बस उखे इत्तई कहे कि बो कित्ते दिन के लाने अउत। ही बही हीअब से अपने कपड़ा पैक करके लेलाबे। सबसे पहिले तो अपने चड्डी। बनियान बगेरा धर लए अउर अपने जउन रोज को जरूरत को सामान होत है। मंजन ब्रश डाल ले आबे। बाकी कपड़ा तो एसे आए कि एक दो जोड़ी अपने ले आबे। बढ़िया पहाड़ के घूमत रहे लोबर ले आबे टीशर्ट ले आबे। जींस एक आठ ले आए अपनो एक आठ अच्छे से कपड़ा ले आबे। जउन की शादी व्याह कोनहऊ फंक्शन में फिरे जात होए। कहे से कि अगर लोग एसायी मिलन अउत है तो बे। तो लोबरायी टीशर्ट पहने चले अउत है बही में सब काम हो जात है।